<hesitation> أول شي نأخذ الفواكه متنوعة مثل التفاح والموز والبرتقال، ونغسلهم حلو ونجطعهم جطع صغيرة ونضيف شوية عسالة وعصير ليمون، لو حبيت ممكن نضيف مكسرات زبادي، لتحسين- لتحسين الطعم بتاعه.